Ny fomba fikarakarana zaridaina de ny fanalana ny hai-dratsy izay manelingelina ny fanairan'ny voninkazo, fihavana ny tany amin'ny alalan'ny angady kelikely, ary ny fanondrahana azy isan'andro <hesitation> na arak'izay tokony ho izy arak'izay ilain'ilay voninkazo mba tsy ho maina ny voninkazo.